So ebishaka ebitu ebiturakunda kurya; hariho ekituruguma, ebituruguma biraruga mumababi ga muhogo, hariho ekishuusha, ekishuusha kiraruga mu mababi mumababi g'ebihaaza then hariho n'omuriri, omuriri Abaganda baragweta buga, omuriri gurashwana nka buga konka ni doodo eri nka ya red, yes hariho n'eshwiga then ekindakizayo kukunda n'ekicuringanyi ekicuringanyi waakiriira aha binyeebwa ora otarenda ngu omare nize nibyebo ebishaka ebiturakunda kurya. Ebingi, biraabiriho mu bwire bw'enjura ne- n'ebeeyi erahinduka, hati ebeeyi ya doodo, ebeeyi nk'eyasi nk'ebi- ebituruguma mu bwire bw'enjura eraba eri hansi konka mu bwire bw'omushana eraba eri hiiguru ah'okugira tibireera munonga shana abararyehingira muuka konka nabwe nabo baraba batabikanyize.